Nä't manh nke'nanhtzi'äyaje ä onhko'une' nä ye'nhyajupä wa'ku kyenyaju tele, pe wa'ku 'yakja'pyaju, wa'ku 'yaktu'yaju, wa'ku mye'tzyaj canal, wa'ku wa'ku kyenyaju pero nta ja'ku jenä tzä'yaju, tambien este nanh nä manh mye'tzyaje juwä muspa kyenyajä noticia, muspa kyenyajä caricatura, nä't manh nkenanhtzi'äyaje wa'ku kyenyaju, wa'ku 'yanhmayaju juwä ij canal, juwä ijtu tiyä numero' ijtyaju y tipya este numero'ojmä wa mye'tzyaju, tipyä byoto'nhoj wa 'yakja'pyaju, wa'ku kyopinyaj jenä une'ista'p wa'ku musu ko'syaj.